Maana hayin belen, kəraw wole rawnde ɓe ne cidende. Tahaba hal yen to kəgo nana nab gə. Ba maanna haku wala nala. Wala dalal, ɓi zaman gen detabo. In aa, abasi nə de ogə nana, nana bə, na efen naŋg tərik ge. Te be, te gə de, ruyenan, be za haliyan naŋg gə naŋg nala walda ɓe kə zaman ki ne. Harun nəŋg, de tə man na ɓede. Ɓede ɓaraŋg, biyoloŋg ya. Khayirkini wo yolhoŋgõ. Badal kən tə gut ne, handal. Dee iŋg ketel baadal gaa gune. Ɓe gə deb mbaraŋg ŋgana ya, ɓe pasa ge. Peve de əŋg ɓari aŋg ya ɓe pasəŋg marawaayit. De ten elbe. Hee eriɲ oɲenit. Ɓe, ɓe iŋg zaman gen de tabo. Ɓe mbuu ge, ɓe kahal ge. Wala dala ɓeyin naaŋga beni ɓe, ɓe zaman ga ya pasa bəlaŋg. Ɓe da hasa dahaba nandal. Te a pasa marawaayit dii. Dəgə naanə, oɟeɓaw woɲegana ko, kuɟini ki danaa woo ilim de tabo iŋg. Tin kuɟu ɓe naŋg kuwaŋg kə wa naŋg khayarka. Aa digen iɲ bohoon. Ohon irfe ziyada. Wa ruwan ti, wo tut tariɲa na naŋg məno dan tak. Pasa marawaayit pasa, pasa de tabo daan tak marawaay. Naan de ya de ya nan. Maana had iye de tabo iŋg. Iŋg de tabo, haliyen naŋg ŋgənəp. Wo kuzi de tabo baw kənənəyit, efen de tabo tena. Wo yatu nan ɓe in zaman gə naana. Ɓe ɓarum, kuɟi ɲi kə dan. Yaa kumoɲ ɟo pasa, ko ilim in, in kuɟi kumoɲ wok. Naŋg dəga nasi, ilim bəriŋg ziik. ɟilim rən zig ki ilim roŋg diya zid kə naŋg kiɲaran ku kuɟin marawaayit elen de tabo ruwende. De tabo zaman na niit, ena suguɟu ɲi wuɟiɲi pa pasa marawaayit. Aana ndeya, maana yatu naana, ɓe de tabo. In da hasuu kə zədəri hunan. Efen de tabo maana heb ndiyende. Yam ruu gene, haliyan yaya biyeyeŋg pasane. Pasaŋg kuɟiŋg ŋga pasa wo yaa poɲ ŋgaw. Mii gaŋg gazaa tə ko, daanan marawaayit min de tabo. Ɗe zaman gen debe abasii na di. Tariɲa mbuu ge kaa ge, gag ge, wo naŋg nahaa baha, wo naŋg batan ɗar kaw par guyoomat taa gə naŋg batan kə coolo. Wo ɟiɲe dana baha, ho wo taraɲa ta ga ga, kaha taoroɲa kə tə doomo. Naŋg uɟiɲa mbu bahanan tənaanan nen, nen na yaatu nen na ef, ef, ef de, de yaatu naane.